Agor a m'enyi gye ho papaapa yɛ ɔware. Ɔware yɛ agor bi a ne bɔ no ohia adwendwen, ohia nyansa. Osiandɛ anndwen yie paa nyia enye n' robɔ no ɔbɛfa wo fie ne nyinaa ma edzi nkugu. Na dɛm agor yi so edzi a mpɛn pii no ntokwa nnyi m', asomdwee, nyimpa beenu. Wotum so dzi no wɔ beebi biara, dan mu, henfa botum edzi dɛm agor yi. Na ɔboa ma mbofra tum hu nkanee. Wohu dɛ eb- anan mesa anan a mobɔ a ha na obodu. Na ma ɔkekaho ntsi ɔware yɛ agor bi a m'enyi gye ho.